Na hiromo nahi hijo meno ero arim e eh ijarueje. Amo i e ejaru oho ujeji varijaje gogi e gi, deje ji. Eho irimo arija rueje.